Këpucet, Këpucet dhi tenis, Këpucet baluni, Këpucet me takun, Këpucet me taket, mokasinet, tapinet, Stivallunët, Stivallunët përjashtje, Stivallunët mali, këpucë <hesitation> këpucët të veshurje.